يا اخي انا حابب اشتغل واركز اكثر على المهام اللي عندي وجودك هين والحديث يشتت انتباهي شوية اذا ممكن خليني اخلص الشغل. هذا وبعدين اتحدث احس انه لو عندي شوي من الهدوء اقدر اخلص وبعدين اني وياك نرجع نقدر نقعد نسولف نضحك نطلع نسهى حول المكان. المهم اخلص اللي وياي بالشغل